<noise> or lëꞌná xges, xgesná tsiꞌ or, las ocho xgesná xc̲h̲aꞌ mkaꞌl las seis, las seis or sil xc̲h̲aꞌ loná, tsiꞌ or xgesná tsiꞌ or pues lëꞌloga, kon gunusa nc̲h̲oꞌblá or ga nc̲h̲oꞌbla or ga ber or knu c̲h̲uschená las seis, las seis xc̲h̲aꞌ mkaꞌl ber tsiꞌ or nak or xgesnu. <noise>